ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל איז עס געווען <hesitation> מער בעסער ווי איך האב מיך געראכטן, פארוואס? איך בין געווען דארטן מיט מיין פרענד אליין, און אונז האבן מיר געהאט א באנטש אוו פאן, און זענען ארומגעגאנגען אסאך פלעצער, איך האב א באנטש משפחה דארטן, איך האב געטראפן א באנטש מענטשן, נייע מענטשן און אלטע מענטשן און, ס'האט זיך געפילט זייער גוט